gott kvöld við förum vítt og breitt í þessum þætti

út og suður margt sem þarf að gera skil síðustu vikurnar fyrir jól við ætlum að fjalla um nýja bók með teikningum eftir Kjarval tilnefnda skáldsögu eftir Hermann Stefánsson mamúsku eftir Halldór Guðmundsson við fáum hérna

þið fenguð tvær vikur til að lesa þær eitthvað á stærð við alheiminn eftir Jón Kalmann Stefánsson þetta er er seinna bindi í einu verki fiskarnir hafa enga fætur var fyrra bindið

er í rauninni ein bók

ættarsögu hans hann er kominn aftur til Keflavíkur eftir dvöl erlendis til að hitta deyjandi föður sinn

hans saga og ættarsaga er rekin í bókinni risastórt

ofboðslega hrifin af honum það er eiginlega skrýtið að láta mig tala um þessa bók því hann spilar á mig

og ég græt ofan í bækurnar hans mér finnst honum takast að gera persónurnar ótrúlega lifandi og áhugaverðar hann er á þremur stöðum það gerist tvennt sem pirrar mig pínulítið við Jón

myrkrið og

og hafið á einhvers konar sjálfstýringu svo undir lokin finnst mér allar persónurnar vera farnar að tala eins og hann

tala virkilega fallega stundum pirrar það mig ekki þegar höfundar gera

pirrar mig pínulítið þarna en horfandi á þessar tvær bækur saman sem heild er þetta algjörlega makalaust magnað

mér finnst hann svo góður þegar hann er alveg raunsær þegar hann er að rannsaka hvernig maður vinnur í saltfiski og hvernig verkstjórar

fullur í íbúð í Keflavík að hlusta á Megas og drekka mér finnst það svo dásamlegt en þú ert svona

ég er alveg upprifin ég biðst

ekki allra mér nær hann alltaf mér finnst

hann skrifa fallegasta texta sem ég les

er dálítið síðan Ólafur Jóhann hefur sent frá sér skáldsögu þarna eru mjög stór þemu undir hann er með vísindin listina og

allt það en hann hikar ekkert við að fara í í stóru viðfangsefnin þarna eru þessar þrjár sögur í kringum hann Magnús

hann er búinn að missa kærustuna sína og er í ástarsorg móðir hans sem hvarf honum mjög ungum er píanóleikari með

á einhverskonar endurkomu sem

svo er hann að gera rannsóknir á fólki sem er fast inni í líkama sínum eins og eins og Ólafur ég veit ekki alveg hvort það fléttast almennilega saman en allar þessar sögur ná manni mér finnst dálítið magnað hvað Ólafur sem skrifar þennan mjög svona látlausa manni liggur við að segja litlausa stíl og persónurnar ekkert endilega eina persónan sem manni fannst verulega áhugaverð sem persóna er þessi móðir

að vita hvernig í ósköpunum þetta mér finnst nú Magnús aðalpersónan hann er nútíma menntaður nokkuð algeng og Ólafur er það svolítið sjálfur líka já að tjá sig þetta samband hans við kærustuna var dálítið furðulegt kemst maður að smám saman hann skapar heim og stemningu sem mér fannst seiðandi mig langaði að dveljast þarna áfram mér heyrist þú vera hrifnari en Þorgeir af þessari bók já ég er hrifin af honum

ég fór úr Kalmanni yfir í hann sagan góð

kannski hrifin af

órætt og óljóst og mér fannst ágætt að hún svolítið leystist upp

atburður í einni sögu kveikir hugsun um aðra hjá hjá Magnúsi hann höktir aldrei þegar hann skiptir um gír svo ætlum við að tala um síðustu bókina það er myrkrið eftir Ágúst Borgþór Sverrisson þetta er spennusaga nútímasaga við erum í Reykjavík á Suðurnesjum þetta er maður sem missir tök á lífi sínu á einhverja alkóhólíska sögu en það er meira það að

fara í vitleysu í kringum hann og hann kynnist kynnist einhverjum

það er ekki beint þannig að hann sogist inn í

ákveður hálfpartinn af leiðindum að fara að dufla við þetta bókin er kynnt sem sem spennusaga en ég heyrði einhvers staðar að

höfundurinn hefði byrjað að skrifa hana sem sem skáldsögu svo

orðið að spennusögu ef það er það þá fannst mér það há henni ég áttaði mig ekki mér fannst spennan ekki nægilega vel upp byggð þó hún beri einkenni spennusögu stuttir kaflar sem

að byggja upp nægilega spennu hann er hálfgerð hann Óskar sem ég hafði

á sama hvernig færi fyrir sem er ekki uppskrift að því að maður fletti blaðsíðunum hratt nei

pínulítið aðra bók heldur en heldur en þá bók sem maður fékk mann langaði

væri meiri leiðsögumaður inn í myrkrið inn í inn í undirheimana

hann sogast aldrei almennilega inn í þá

mann langar að hann kynnist þeim betur áhugaverðasta persónan í bókinni finnst mér vera

Óskar sogaðist meira inn í þennan heim og gengi siðferði hans einhvern veginn á hönd

meira efni þarna heldur en unnið var úr hefði mátt hræra betur í innihaldsefnunum ég þakka ykkur fyrir þennan mikla lestur ég vona

hafi á köflum verið yndislestur við værum hvort sem er að lesa skiptir engu máli skælandi

að sjá hvað er að gerast í fáum línum við erum

ætlum að fjalla um strax á eftir fáum

þetta eru skissur eftir Jóhannes Kjarval reyndar alveg stórfurðulegir hlutir því Kjarval krassaði á allt sem varð fyrir hendi teiknaði sendibréf og þetta er allt hérna

innsýn inn þennan stórkostlega listamann sem er öðruvísi en

stóru málverkin sem borgarastéttin í Reykjavík var farin að slást um en við sjáum fyrst hvað er að gerast í fáum línum ég erfði dimman skóg

þar sem sjö höfundar Guðrún Inga Ragnarsdóttir Halla Margrét Jóhannesdóttir Heiðrún Ólafsdóttir Hrafnhildur Þórhallsdóttir Sigurlín Bjarney Gísladóttir Soffía Bjarnadóttir og Æsa strand Viðarsdóttir yrkja út frá ljóðinu

kafbátur í sjónmáli er þriðja bók Illuga Jökulssonar í röðinni háski í hafi Illugi er gamall áhugamaður um

skrifar hér um hættuna sem íslenskum sjómönnum stóð af kafbátum á árum seinni heimsstyrjaldar

tuttugasta og önnur bókin sem Óttar Sveinsson gefur út undir yfirskriftinni útkall

fjallar um gríðarlegt hamfaraveður við Nýfundnaland nítján hundruð fimmtíu og níu þegar togarinn júlí frá Hafnarfirði fórst tilkynnt var um tilnefningar til

í flokki fagurbókmennta fengu tilnefningar Guðrún Hannesdóttir fyrir ljóðabókina humátt Halldóra Thoroddsen fyrir stutta skáldsögu sem nefnist tvöfalt gler og Þóra Karítas Árnadóttir er eftir Bjarka Bjarnason þetta er gamansaga gerist á umbrotatímum sumarið nítján hundruð sextíu og átta og lýsir anda þess tíma þarna segir frá Gunnari

á Hlíðarenda sem fær sumarvinnu í verksmiðjunni á

sem framleiðir

ein ástæðan fyrir

að við gátum hellt okkur út í þetta verkefni var sú að það var farið að skanna þetta efni

við getum sagt að það hafi orðið til stafrænn gagnagrunnur um þessar teikningar og

jú þetta er mjög mikið magn og ákveðið sýnishorn

sem er valið í bókina

notaði alls konar efni bara

efni sem voru hendi næst

stundum teiknar hann á sígarettupappír hann teiknar mikið á umslög hann býr til alls konar kort

á þunnan þunnan bláan

mikið af þessu er svo viðkvæmt að það er mjög erfitt að taka þetta fram og vinna með þetta þannig að því leyti er þetta grunnvinna sem verður

í næstu framtíð að því leyti að efnið er svo viðkvæmt sem efni það er ótrúlega mikil tjáning í þessu hann er ekki bara að teikna hann er líka að skrifa og og yrkja já maður fer að rýna ofan í skrif hans þá er hann líka skáld og hann vildi líka láta taka sig alvarlega sem skáld hann gaf út heilmikið efni

bæði ljóðabækur og

og texta og svo er hann endalaust í

við erum að leggja

áherslu á þetta efni þetta samband sem hann býr til við fólkið

ógrynni af bréfum frá fólki út um allt land hann ferðaðist mikið átti mikið af vinum og ræktaði tengsl við alla sem hann kynntist

hann þekkti mikið af fólki

annað sem ég rak svolítið augun í þegar ég var að skoða gögnin hans það er þakklæti hann hann ræktar vináttuna sendir þakkarbréf til vina sinna fyrir eitt og annað

hann vildi aldrei láta eiga neitt inni hjá sér

ég man eftir einni sögu að hann fékk lánaða undirskál hjá bónda úti í sveit um haustið tólf manna matar og

hann hugsaði hann er líka að gefa myndirnar frá sér ef honum líkaði við fólk þá gefur hann myndirnar að fá mynd eftir Kjarval keypta því eftir sýninguna nítján hundruð fjörutíu og fimm

þar sem fólk ruddist inn í salinn og hengdi sig á verkin

að geta eignast mynd eftir hann eftir þessa uppákomu þá seldi hann ekki myndirnar sínar á sýningum það er líka allt ónæðið sem Kjarval varð fyrir já hann var næstum því félagsmálastofnun liggur við hann var alltaf stöðugt fyrir ónæði fólk kom

vinnustofuna hans með bréf eða til að betla

sem skrifaði honum skrifaði honum Kjarval ég er lasin viltu gefa mér aur fyrir appelsínu svo fékk hann fullt af bréfum frá föngum á Litla Hrauni sem voru að biðja hann hvort hann varð við þessu veit ég ekki en

bréfasafnið er fullt af vitnisburðum um

dýpri mynd af þessu ævintýralega höfundarverki sem hann skildi eftir sig þessi maður hugmyndin er einmitt með þessum titli út á

að fara út á þennan jaðar þessa megin verks sem við þekkjum eftir Kjarval við þekkjum öll þessi stóru málverk

og og getum sagt að þau

hugmyndin var einmitt að skoða það sem er

út á spássíunni bæði í hans hans höfundarverki

hvað hann leyfir sér að gera líka

ofan í myndirnar sem eru í

eins og samband manns og konu sem kemur fram í teikningunum sem við sjáum ekki svo mikið í málverkunum hann kannski ritskoðar sig

en þarna er hitt og þetta sem sem fær að koma upp á yfirborðið í þessum skissum hann verður enn meira heillandi fyrir vikið ég held hann verði það vegna þess að ég held

fólk hafi svolítið stífa mynd af þessum listamanni sem hefur verið pínulítið upphafinn

í okkar stærra samhengi þannig að við þurfum

málaranum listamanninum og manninum sjálfum

að segja eins og er að hann virkar eins og frábær karl það er mín mín skoðun að hann hafi verið frábær karl margbrotinn með margar hliðar staða listamanna á Íslandi sé mjög erfið barningur en samtímis er hann mjög skemmtilegur og opinn fyrir samtímanum hann tók ofsalega vel á móti ungum listamönnum og hafði gríðarlegan áhuga á því sem var að gerast í mjög merkileg persóna að öllu leyti Halldór Guðmundsson þú skrifar litla bók sem heitir Mamúska þetta er sagan um þína pólsku ömmu þetta er kona sem hefur orðið þér hugstæð hún rak veitingahús í Frankfurt já og ég náttúrulega átti aldrei pólska ömmu en en ég kem þarna og strax þegar ég byrja að fara á gamla daga útgefandi þetta er nítján hundruð áttatíu og fimm eitthvað svoleiðis vörusýningar þó þetta sé voða skemmtilegt og

fullt af bókum svo kom maður inn í

ævintýralegan kjallara sem var allt öðruvísi en gráminn á yfirborðinu og maður sér

allt annan tíma

blasa við manni og þá kemur þetta er eitthvað leyndarmál þarna á bak við er eitthvað sem ég get fundið svo kynnist ég þessari konu hún er stórbrotin og hefur mikil áhrif á mann fjörutíu árum eldri en ég finna leyndarmálið heyra í henni og hún segir

ég skal gera þetta með þér svo kemur í ljós að hún vill ekki segja mér neitt nema bara það sem henni sýnist önnur leyndarmál vill hún eiga og þá verður þetta ekki bara bók um hana heldur líka bók um ómöguleika þess að skrifa ævisögur yfirleitt hún er ekkert öðruvísi en Halldór Laxness eða Þórbergur eða

Gunnar sem ég hef skrifað um áður sem eru búnir að ákveða hvaða mynd þeir ætla að gefa af sér þá fer maður í heimildir og fer að leita að einhverju þá finnur maður þetta sem

heillað mig enduróm tuttugustu aldarinnar í ævi hennar

næstum hundrað ára gömul hún lifir þessa öld öfganna og hún lifir hana af ímyndaðu þér áður en hún er orðin þrítug eru níu ólíkir herir búnir að fara yfir svæðið þar sem hún ólst upp

hún er af bláfátæku bændafólki komið sér almennilega saman um undir hvað þetta heyri eiginlega

hún er rétt hjá Vilnius og

strýkur að heiman og kemst þangað

á fjórða áratugnum í tengslum við ríkidæmi tengist inn í ríka fjölskyldu og fer að reyna við erfðaprinsinn þar þetta fólk sem ég geri mér enga grein fyrir lifði eins og Íslendingar tvö þúsund og sjö

er með fegurðardrottningum og og lifir hátt á viðskiptum við Þýskaland veröld þess hrynur þarna erum við á þessum heimshluta þar sem fara yfir bæði nasistar og kommúnistar og þessi víglína færist til og frá

alla tuttugustu öldina allan þennan tíma og þetta er ég hafði upp á litla bróður hennar er á lífi og hefur það nokkuð gott

hann sendi mér ævisögu sína á tveimur blaðsíðum til að leggja eitthvað til bókarinnar kemur í ljós að hann er fimmtán ár í

á pólsku landsvæði á tímabili svona mest berjast allir með pólskum skæruliðum í seinni heimsstyrjöldinni dæmdir til þess að tapa hata þá allir þá flýr hún og manni verður hugsað til þess í nútíma umræðu um flóttamenn þá flýr hún þrettán hundruð og fimmtíu kílómetra fótgangandi frá Vilnius og alla leið til Frankfurt er svo handtekin þar svo er þessi kona þetta mikla sjarmatröll sem rekur þetta fræga veitingahús vefur mönnum um fingur sér eldar

fínan mat en á það líka til að verða móðguð og stór upp á sig og uppástöndug hún hafði allar þessar hliðar og var örugglega erfið fjölskyldu sinni ég kynntist syni hennar vel og hann var alveg skíthræddur við móður sína einkasonur hennar en hún fer hún fer þennan tröppugang maðurinn hennar þegar hún loksins nær í hann og giftist honum þá deyr hann eftir eitt

þá er hún vel stæð á tímabili hún sólundar því í veitingahús á sjötta áratugnum hún byrjar aftur frá grunni hún byggir nýtt veitingahús það verður leynilegt tipp og þar þar stjórnar hún öllu menn koma þarna frægir menn af öllu mögulegu tagi og hún segir þetta er í matinn og vertu nógu lengi því hún þoldi ekki fólk sem hafði ekki

tíma og var að flýta sér ef menn þetta ekki hjá henni máttu þeir eiga sig út með þá og fengu bann og komu helst ekki aftur þú ert í svolitlum eltingaleik við þessa konu hún

undan í flæmingi stundum og svo þegar henni finnst þú ganga of langt þá verður hún móðguð og

já já þú ættir að prófa að tala við níutíu og fimm ára gamla

konu sem talar auk þess

með mjög miklum hreim í farsíma til Íslands þegar hún er að segja þér upp og tilkynna þér að þú skrifir ekki staf um hana meira því hún vilji ekki sjá þetta en síðan auðvitað verður til einhver væntumþykja og

sem þetta er líka um en mér fannst pínulítið freistandi það eru alltaf tveir menn á sviði tveir karakterar á sviði þegar búin er til ævisaga það er

og viðfangsefni og þarna í stað þess að fela sig í

er hægt að leiða hana fram og leiða fram þessa glímu sem er partur af því að skrifa svona bækur Halldór

fyrir að koma sömuleiðis tveir Elvis aðdáendur og fleiri

er ný kvæðabók eftir Kristján Þórð Hrafnsson en fyrri bók hans með

sonnettum Jóhann vill öllum vel kom út nítján hundruð níutíu og sjö og öðlaðist miklar vinsældir andstæðar hugmyndir skipta þar mönnum í lið í upphafi hefði þann ágreining sjálfsagt mátt leysa en ákveðnir meðlimir talast nú ekki meir við þar hafa menn látið ýmislegt óvarlegt fjúka

hver á annan deilt enginn veit hvenær átökum þar kann að ljúka óvíst hvort héðan af þar geti gróið um heilt því stundum er alls ekkert auðvelt að fyrirgefa og oft er fólk tregt til að gangast við eigin sök og

reiði og gremju er annað en einfalt að sefa ef aðilar stöðugt hunsa hver annars rök furðar sig einhver á ástandi þessarar jarðar fyrst illdeilur sér skáldkonuna í stórmarkaðnum kona um sjötugt af kostgæfni jarðarber velur í kerrunni barnabarn kókómjólk nýjustu bók hennar bróðir hans snilldarverk telur eru bróður hans líf og yndi á blogginu sínu hann viðrar oft skoðun þá að þær auki mannskilning innsæi umburðarlyndi og uppspretta styrks geti verið ef bjátar á og örstuttu seinna þau saman

í röðinni standa hún setur í flýti vörur á afgreiðsluborð einkalíf hans er ofurselt þrúgandi vanda og enn á ný rifjast upp bróður hans vel meintu orð að þrátt fyrir reynslu hans alla af ólíkum konum sé

ýmislegt sem þessi skáldkona geti sagt honum út er komin á íslensku bók sem nefnist

Finni sænskumælandi Finni og vann bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í fyrra tvö þúsund og fjórtán fyrir þessa bók

er búið hjá leiðin út í heim á þessari fallegu bókarkápu sjáum við að þetta er kunnugleg

fígúra sem er að detta út úr út úr bókinni þetta er þetta er Palli var einn í heiminum ef mér skjátlast ekki ég er ánægður með þessa bókarkápu sem Ragnar Helgi Ólafsson gerði eftir minni forskrift hún gefur einhverja vísbendingu um innihaldið þú ert sem sagt að skrifa um palla sem var einn í heiminum ég er að skrifa um mann sem

þetta fjallar um einsemd og það að vera einn í heiminum ég held að manneskjan hafi náttúrulega hvöt til að vilja finna einhvern stað þar sem hún er ein en svo getur það verið óbærilegt ef hún er alveg ein en þessi maður vaknar og er einn í heiminum fer út í heim til að leita að hinu fólkinu einhverjum tilbrigði við stef sem við þekkjum minnir jafnvel á kammermúsík þar sem sama stefið er unnið í mismunandi myndum þetta eru

stefnir að öðrum öðrum enda og melt hana með mér og brætt ég hef lengi gert atlögur að henni

að það sé Palli var einn í heiminum fyrir fullorðna það er ekkert víst

að í bókinni sé Palli barn hann

fullorðinn með barn inni í sér eins og allir fullorðnir eru annað hvort lifandi eða dáið barn fullorðnu fólki það eru þarna stórar tilvistarlegar spurningar

í aðra röndina finnst manni þetta vera

leikur með talsverðum gáska ég held það sé engin alvara án gamans og öfugt jú það eru einhverjar stórar spurningar í einn andspænis heiminum og vera í heiminum eða í samfélagi eða ekki í samfélagi þessi maður er náttúrulega ekki í neinu samfélagi og þar með er maður kominn á svið einhverrar einsemdir sem kannski er orðin sjaldgæf í okkar samfélagi við erum alltaf með einhverju öðru fólki og með annað fólk á skjánum og með öðru fólki

finnum aldrei þennan stað þar sem við erum alveg ein

manneskjan þrái einhvern finnum aldrei þennan stað þar sem við getum virkilega leitað að okkur leikur er dauðans alvara þú ert farinn að gefa út hjá Sæmundi á Selfossi já ég er gríðarlega ánægður þar það er mikil sál í því forlagi það er Forlagið með sálina núna held ég mark helsti sérfræðingur í heiminum um hljómsveitina ensku hann hefur skrifað fjölda bóka um hljómsveitina en er núna að vinna að sínu stóra verki

sem er þriggja binda saga Bítlanna fyrsta bindið er komið út á íslensku og heitir Bítlarnir telja í eða þetta er búið hjá okkur í kvöld við erum aftur hér að viku liðinni síðasti þáttur fyrir jól og þar ætlum við að skoða barnabækur þær eru stundum óbættar hjá garði

við ætlum að helga hluta næsta þáttar þessari ágætu merku lofsamlegu